United Kingdom ni chamung kwbangma tongo koktwma bai tei amchaini kwtal chamungrokni bisingtwi. British ni swkangni chamung wngkha aah tei chips yorkshire pudding bai baksa musuk muihan tei mera mwrwknai ni pai. Kwplaisa English thungni chamung mai musuk sokjak beans tei toast bai abo kaisa kotor chamung. Scotland hasteo haggis neeps tei tatties mung gwnang. Phiya wales hasteo welsh rabit tei mera bwsa chámungni bagwi mung gwnang. UK salo chamung ni bagwibo sijak aro scone thwngmung <noise> tei yakni sandwiches wngwi <noise> tongo. Britishni chámungrokni bisingo tongo kwbangma chámung tongu. Kwbangma chamung tongwi oinw chamung tikka masala hai chámungrok tubujak kha. UK ni chámungrokno swkangni tei tabukni jorani chámungrokno chapjak khlai kha.